اذا كان فينا اختار بين العيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية او خالي من الجريمة كنت بختار عالم خالي من الجريمة والسبب ان الجريمة تضر مباشرة بالمجتمع بالافراد بتأثر على الامان النفسي والجسدي لكل شخص لما يكون العالم خالي من الجريمة الناس يجدرون يعيشون بامان وبدون خوف على ارواحهم او ممتلكاتهم.